ايه المشروع اللي انا شغالة عليه حاليا هو مشروع موضوع الرسالي. انا دلوكتي علشان انا مرتبة الأولى على دفعتاي فلازم يكون معاية ماجستير. اخدت السنتين اتمهيدي الماجستير في جامعة الازهر، وكانوا من أصعب السنتين لأني أم ومخلفة وكان لازم نحضر واني انا نسافر بعيالاي. متحمسة طبعا لانه لازم ننجح ولازم انكمل الخطوة اللي انا بدأتهي، فبفضل اللي تشجيع اللي حواليا الحمد لله ومساعتدتهم ليا قدرت ان انا نتخطى اصعب سنتين وحاليا انا مستنية ان انا نختار الموضوع بتاعي ونسجل في الماجستير ابتاعي.